तोस्तर् मने <hesitation> ब्रेत् गुदुन्ग् खलम् ग्र मेसिन् न मारे कौमने मौअ, <hesitation> अद्ने थन्ग ब। भे <hesitation> तोस्तर् र जे एलेक्त्रिचित्य् लै पिह <hesitation> पस् खलपनने मेसिने पितेर् रओ थनै कोएल् ग्र गोरम् खलम। भेवेरि कोएल गुदुन्ग् <hesitation> हेअत् प्रोदुचे खलपनने ब्रेत् क गुदुन्ग् खलमन्। अम्फै बे ब्रेत गुदुन्ग् जनने <hesitation> तोस्तर् जये। पितेर् ने मेछनिचल् क इमन् मजए मेथिय केन्तु <hesitation> बे एलेक्त्रिचित्य् क हेअत् त्रन्स्फेर् खलमन् <hesitation> तोस्तर् र। अम्फै बे <hesitation> हेअत् क ब्रेत् क मजए गुदुन्ग् जनने। <hesitation> अम्फै बे तेम्पेरतुरे कुदुन्ग् जनने ब्रेत् क तोअस्त् <hesitation> खलमन्।